نعم بالطبع! يمكن للفن إن يكون فن هابط فن سئ إذا كان هو ‹hesitate › فن سلبي أو فن بذئ بيقدم افكار ومحتويات مثلا بيعنف الشباب ، مثلا بيقدم افكار محتويات سيئة افكار چنسية أو افكار ‹hesitate › فيها خلل فيها عدم توازن، فبالتالي هذا فن سئ ويچب الابتعاد عنه فورا.